جسٹس ساڈی سوچ نوں ہور کجھ وچاراں دا جنم دیندا ہے۔ انصاف، تول اتے برابری اصل وچ گلتیاں نوں صحیح کرن دی کوشش دی طرح محسوس ہوندا ہے۔ <hesitation> یہ یقینی بناؤندا ہے کہ ہر اک نوں عزت اتے عدالت نال پیش کیتا جاوے۔ پاوے اوہ کسے وی پچھوکڑ توں ہووے۔ اس وچ قانونی پرنالیاں، قانون اتے عدالتاں دی بھومکا وی آؤندی ہے۔ جتھے فیصلے تتھ اتے ستھالتا دے آدھار تے کیتے جاندے ہن۔ پر قانونی دشا توں باہر یہ اکثر اک وڈا نیتک دھارنا ہوندا ہے۔ جتھے <hesitation> اچھائی اتے سچائی <hesitation> جتدی ہے۔ لوکاں تے اوناں دیاں کروائیاں لئی جواب دہی ٹھہرائی جاوے، ویکھ لو۔